Puutri mälo salvõstamisõs om mitu võimalust. Om näütüses sis kõvaketas, <hesitation> miä omgi nigu plaat, kohe pääle sis <hesitation> kirotõdas ja sis säält päält loetas informatsiooni. Vai sis om ka elektroonilinõ <hesitation> versioon, kos salvõstõdas <hesitation> puhtalt elektroonigakomponente pääle.